Wadde yewterji dina kaŋum e hewtereji finata ana jeha e finatawa al ada Portigal. <hesitation> Taweede mi yahaayi ton fu <hesitation> neɗɗo waawaa sifaade faa tawee ana hawra e fuf innde muuɗun, ayyo.